Eey, kulle ine njannga e kulle keddiiɗe ɗe. Ɗe ndaaran, ɗe ñeemtina mbele aɗe ndaɗa, ɗe nguura. Ɗum wiyetee ko jaŋde e nder renndo.